I can tra lur a cumünicu guardandse e <hesitation> e anche cun anche cun ël muviment d'la cua o anche cul nas e bon <hesitation>